ما بعرف مانى ناقدة فنية ، وما بفهم فهاى الشغلات ،اا- ما جريت عنها حتى وما جت تعرضت لموقف إنى أحكم فيه على شى عمل فنى ، لكن أعتقد إن الأعمال الفنية ااام- لآزم إنها تكون <hesitation> مساوية لمعايير المجتمع على الأقل محترمة وفيها رسالة وهادى الشغلات.